Makilewa, be sassafa. Nyamdu beldum masin ngam do vela himbe to do nyama dum. Bedo wada dum wakkati lamar bangle be inde ngam be sendina himbe nyama yara valla be seyo. Be do wada dum be kantu ngam vela masin. Bedo senda dum ha babal lamar ko nandi be bangal, inde ko fofo ngam himbe nyama nana beldum ha hunduko mabbe.